أفظل أسمع الموسيقى العصرية؛ لإنها تعكس التوجيهات الحالية وتعتبر <noise> عن مشاعر وتجارب الناس في الوقت -ال- الحالي، كمان تقدر تجمع بين أنماط موسيقية مختلفة، وتضيف لمسات جديدة، يعني خذيها مثيرة، ومتنوعة، لكن أحيانًا استمتع بالموسيقى الكلاسيكية لأنها تعطي شعور بالهدوء، والعمق.